أنا أقدر أزرع وأهتم بالنباتات بشكل جيد. زراعة الحدائق تتطلب معرفة بالعناية بالنباتات، مثل توفير الماي، الضوء، والتربة الزينة. لا ما عندي أي نباتات ولا ورود بس في بيت أمي كنت أزرع كل أنواع الخضراوات الورقية ومن هالقبيل يعني.